Kula'ajna'anchi i'i taka ñayivi lujua ni ñe'e nhi, te vijna te na ja'anchi te nchijii tuku kajlai favorinchi, <noise> ni jnanchi ndakunchi te jɨꞌɨnchi mulinu, xi kala'anchi chiko, <noise> kajninchi lakēēnchi ya'a lakēēnchi. <noise>